Iyatu uduq ajuk-kajungnge, nasedding to yasengnge peddiq. Apaqna, rekko misalne iyalai takkena tassi- tassipokok, iyanatu kunitu nasedding mapeddiq. Kuniro aga messuq dara-darana.